نحب القراية نحب إني نقرأ كتب نحب نعمل رياضة زيادة نحب بااااارشا الماغش ولا زيادة الجري نحب نسمع الموسيقى بيش نسترخي هكا نرتح أعصابي نحب نحكي مع العائلة والصحاب ونخرج معاهم ونعطيهم وقت باهي مع بعضنا ونحب زيادة نستكشف البلايس اللي ما نعرفهاش.